Senen, selaso, rebo, kemis, jumat, sabtu, mingu. kalu senen senen tu biasonye pagi kuliah sampai jam due belas istirahat jam setengah satu masuk lagi jam due, jam due tu kuliah lagi sampai jam empat petang, selaso nye kuliah lagi jam sepoloh pagi sampai jam due belas siang masuk lagi jam tige sampai jam setengah enam dem tu balek, rebo nye kuliah pagi jam tojoh tige poloh sampe jam sepoloh abes mate kuliah balek, kemis nye juge kuliah dari jam sembilan sampai jam sebelas siang, jam sebelas siang istirahat masok lagi jam due siang sampai jam empat dem balek <hesitation> jumat kuliah pagi jam sepoloh sampai setengah due belas, setengah due belas abes petang tu dak katek lagi mata kuliah, sabtu libor dak katek kegiatan paleng makan tido dalam kos kan <hesitation> minggunye libur juge dak katek kegiatan.